لو كنتو مضطر ازغع الطعام الي اكلو ، اطيق اعمل هشكل طبعا، اشون ازغعلي طماطة، فجل، بقدونس ،كغافس ، بصل، وكلتا زراعتا سهلي، بطاطا، كلا زراعتا سهلي مجرد تربة واخلي طماطاي أو بذرة مال طماطاي أو بذرة مال أي شي واسقيها